A' pokche' ku a' pokchek tulakal <hesitation> yan u- uyajil y b'a'ax a' <hesitation> a' sinik a'-a' tulakal b'a'ax <hesitation> yan ti ule' la'ayti'oo' xan uyaj uyajil u- u- ule', uchun y kukimil.